ו האי היא האד אלקצ’יה דיאל אליתענה בנבאטאת פ אלאמאקין אלמכעוטה, ח’אסהא תיכון נאקיסה דיאל אלאמאקין אלמכעוטה, אלא מאכאנטש פ דיאל אלאמאקין אלמכעוטה ס’עיב באש ת’עיש עלא מא אצן ח’אסהא וחד אלקוטי דיאל אלשמש, לי תיכון מטלאעש בזאף, כתבג’י תמא אלמדיטרי ו כתבג’י אלענאיה ו אלדווה באש מיהאג’מו האשחראת, ו תיכון אלת’מאר דיאלהא מתינה.